Nonushta uchun shirinlikni afzal ko'raman. Chunki ertalabdan shirin qahva yoki shirin pecheniya yeyish kayfiyatimni judayam ko'taradi va bu menga kun davomida iliq tabassum va yaxshi kayfiyat beraoladi.